<noise> To ɗum wi’i freedom kam, walaa ko warta to hoore am, sey neɗɗo wona e woodi wakkati e woodi cembe e woodi baawɗe hoore mum, wona neɗɗo yahay to yiɗi, waɗa ko yiɗi, miila ko yiɗi, ñaama ko yiɗi, yaratu ko yiɗi, ɗaano to yiɗi.